Siz birga sayohat qilishni rejalashtirayotganingizni eshitdim va men so'ramoqchi edimki qayerga sayohat qilmoqchisizlar? <hesitation> Misol uchun, bu yerda har xil tur agentstvalar bor. Ulardan qaysi birini tanlagan ma'qul? Chunki yaqinda men ham oilam bilan birga sayohat qilmoqchiman. Va sayohatga taxminan qancha pul ketadi deb o'ylaysiz? Ya'ni qancha pul yig'ishim kerak bo'ladi va qanday kiyimlar olsak bo'ladi?